De panneau solaire koa zany, regny koa zany mandramby hery baka am'masoandro agny regny, <hesitation> mampicharge <hesitation> batterie, mampisy courant zany e to de courant mivaingana zany aboakin'igny bakao de de ampidiry anaty batterie igny de afaky ameloma jiro, ichargena telefôny.